Niconcuac ino, niconcuac mule, mule rojo niconcuac, ua yetzintli ua árroz niconcuac, aha, mule de ca piyutoh nicmictih yola nopiyuh uan tus uxa niconcuac mule, oniconcuac yetzintli, oniconcuac árroz, Inon niconcuac, aha tonotlandesayunaroh quenih nontladesayunaroh ononconic atule de arruz ca lieche, ino ontladesayunaroh, aha, lieche, árroz atule onconic, uhm.